الشهرة له مزايا وعيوب من المزايا تفتح لك فرص كبيرة وتقدر توصل لأكبر عدد من الناس وتحقق مشاريعك بسرعة. لكن العيوب أنها تجيب لك ضغط والناس تتوقع منك تكون مثالي طول الوقت. كل حركة تحسب عليك. بعد خصوصيتك تنتهي وتكون حياتك تحت المجهر ما تقدر تعيش في هدوء كما كنت في النهاية الشهرة شوية سكاكر وشوية مر. لازم تعرف تتعامل معاها.